Yaani funguonen funguo aina birriathi jirah Ii funguo khunen dhudhu issa bhedha inin khifuli gargar gargar khabaa Mal dhub inin khifuli gargar gargar khabaa wonn athin itathu iii khiful kaaam funguo issa sunnuman banthaaa dhibian hinbanthu khifuli thunen aina birri jirthii khadhibinii funguo ishian dhadharee ghagha bhabha dhub khifuli ishian khadhibin khifuliyuu hinkhabdhu milangoaf iyyo berre banennun wothum jirthiyuu dhub akas aina tofauti tofauti jirtiii Mal athin funguo futhee khifuli kaskethe akhan yethe garghalchitu innin hinbanamaa mara ghudha